آخد حب ولا احترام ، الحقيقة أحب آخد الاتنين بس يعني ممكن الحاجة الأكتر أو هتبقى عملية أكتر ممكن الاحترام لإن الاحترام بي- بيبقى فيها ود مثلا أو ممكن يؤدي بعد كده لحب فأعتقد إن الاحترام واجب برضه وهفضل جدا إن أنا أختار الاتنين عادي إن أنا يبقى أنا الناس بتحترمني وبتحبني برضه بس لو هختار حاجة يعني لازم اختارها ممكن أختار الاحترام